नेन्ग्थन्ग् जिसेबन्ग् हयु, एसेबन्ग् रुगुम्नि बदि, मुन् हौ। मेअम् गु उन्गु बन्ग् रुगुम्नि बदम्पुर् दोन्ग्। भदम्पुर्, अक्रोद्, खजुज्, पिस्त, हजेल्नुत्, पेकन्पुर्, मेकत् मेअम् बदम्पुर्, <hesitation> ब्रजिल् बदम्पुर्, पैन् बदम्पुर्, सिस्तेर्नुस्, हिकुरिअ बदम्पुर्, अल्मुद् बदम्पुर्, एग्नुर् पुर्, मकुर्नि बदम्पुर्, मुसम् बदम्पुर्, बुहुम्नि बदम्पुर्, नरिकुल्।